Ay kursil tigin nanga doldimu, u nubal guddo tigjilu, u guddo ton gon fashu, guddo ton gon, guddo gong fajulu. Wala arikal tigin nanga uk ingir digidta doldimu, dawi ku tiginna bes u tigjimu, guddon tigad muriha gon geni.